To min bii gɨn ɓakai gɨn ɗiiri, la- la- la- la boɗera, shi bullo, ɓanje lu duku mi ɓanje, aka kwana shen mango, boko ɗuko gɨn muu sheri i gwanwu shi lawa kuye ɗu kuye ɗuko, kai shen mango gwang, shi shen mani woi gwangwu shi dona, boka, boka boka gotoi gɨn balai ka gɨn illii la apimai aku bulli jire, boka ɓaki jire an gɨrmai kida shimi gotoi she jindai dama ka balli jire to ɓanje ka bulli jire, bo an gɨrmai an gɨrmai, bo an gɨrmaiu an bagho nene to bokaye boka wai lowo shi gɨn kandi, gangɨre ku duwaku, ɗee ku duwaku, tuwa ku duwaku kai balli waime wai dai- dai wu, bokaye an gɨrma, ba kai yau dama shire proguru shire ata maningo sheu mongo Akaye miya ma mane shen monya bnu duwani kai muu, proguru an aimowo, kai balmai proguru bɨla ayaye, proguru bɨla ayaye, to aka aye kowo proguru an aimoyo, kai jindai bɨla ka duwako muum gwam, gɨm shen mungo mɨ gwang to proguru an cimowo aka ɗuko muum gwng gɨn shan mɨ gwang. Amma kai duko jatiiya aka yinge lakiu, la ɗuko u, boka yenge aka bale ah du, buka yileka aka aka to dukoi har aka do tama bomi gaau an yimau, bii an yimau, aka duko do la deren, me dɨm ka riga ka bareko, a a anaku ɓareko ɗamu proguru a bale, aka parimai gwang aka do jabmai, aka jabmai akado neemmai to kɨshi mi ka duko tun shi lowo, tun shi lakɨrje, kai balni wai gɨrau do taa gaan bo proguru boye aka almai an a niimemi don kɨda waiyi ma proguru, an neemma. Bo mmeni dawa shima shi jindu ma nimma, shi jinduu waiyi bɨla nime mi, an nimma, bo wai nimanau, a duwan kɨshimi, amma taa gaak, taa gaan, taa gaan an mimma, bo wai mimamau to dama progurur ya n mimmau, kɨda wunduwai nini ka kara proguru shi balmai ma shi an nimmawo, proguru bo yadde shi au nimmaw, proguru bo yadde dim aka duko, to gama an yima kai ka lab sauki yi proguru to bokai lammai, proguru an aimowo boko duwako jatiiya, shikena aka duko jatiiya kiim dumbulam manje na balmai, ka bale ɓanje aka dumbulou, eh to proguru au a proguru bokaye dumbuloi mongo, bokaya dumbulou mongo, boka baghi mongo wakai baghau mongo, momowo, shi nene momowo, sabida haka bulama shiriya, ka duwako ka pare shan mango to aka niya kaima ka laki, kaima kai laki, bukaye an aimowo. Haka bo kai yau ma proguru shi aimowo, amma da shike woyi proguru a tumu tunami, a bomu turari a bomu rayuwa, a ɓomu mutuwa, dai a ɓomo, to aka yinge laki wonkai zaɓa to shi an goto, an goto, wan kai bela, tundu kaikai bela, ka bele, kai kai bela, ka pare shen moge aka paimai wu, ka pare shen mango aka paimai u, balwo ɗee, wu ɓalwo tuwa, wu balwo tong, wu tung wu ɓalwo tung, aka paimau, to ala akayimai dinga ɗinga gɨn mai, ka baki ɗeee, ka baki tuwo, ka balli tong, ka balli ɗee, aka yimai dinga din proguru boye, proguru boye an parimai aka do almai a duwani muun gwang, har an duko jagora ma miya, a pare shen mani, kooi loi a pare shen mani me shi yingi mani a pare shen mani, shimu dakoi amma la la lami ɓanje, lowo ɓanje aka na mani, aka balli waita ki yimai wawa al neet maniu, waiyi me bo kai yimai wai gwang wu, ka baighi. An lɨpwo ganiwo, ba tan dii, shi balmai ah ɓal mani, ana ɓaghni bala mani nini, shima nimmani ru, shima nimmani ai shima wai shiu, hi to wai shiu ai bakai aka yinge baki, boka yeu bika yeu, ha a balwo kab bɨyeru waime wai gwang wu a balwa kab ɓiye ra auwo a- a a balwo boka yeu, to balama bokayeu, bokayeu, bale muu dera, ka kai kaye, shikenan, sha anyimai dinga, a ɓalwo bokayeu ka tako kaye, a balwo bokayeu ka tako kaye, an yimai dinga an ɗommawu ru, akutu tare gɨn shi ru, waka bala bala gɨn shiu aka porma, wai poranau, ka to kaito, kaito, woshi bii wou karakai kara shen mango, shimi min jindai bauje ambo mɨ banje, kuye kanadi bulama kanaɗi ata gaama, uu bo bulwo bala kaye kanadi ka gɨre ana aka ɗimmai dai wu aka dimmai kalla ka pate laki. Ɗee kalla ka pate laki, ɗee kwala ku pute laki, am yima an duko dai wu, an duko duiru proguru bo a ayeye, aka do almai dai a ɗuwani ayeni gweng to damo mɨn jindai kɨshimi, mɨn jinda dama, ɗee mu muime bɨla balwo, ɗee she me shi ɓulwo nani na bulwo shime shi balwo waime wai gwanwu, waime wai gwanwu, waime kai yimaitu wai gwan wu, waime fu ka bughi waime fu beka kare yimenu la paruu, ka gɨre dumoi ayen kishimi ɗee, ko tuwo, ku gɨre ɗumoi ayeni taa ko goto buleu yemno, a yemi, pare shen, ɓalla ma pare shen, an yima amma dini gɨn ɓula, ɓulai ɗim boku ɓulli shi gɨre, boka baki shi ki bɨla gɨre, boko baki balai bɨla gɨre, shimi balai bo an gɨrmai wu an yimau, amma bo an gɨrmai to ana ɗinga an yima, ana tuwa, ana tong bo gɨre balai ata yini wutau. Dama shire, shire wom, wom an diko neet aka kang neet mamu, mume banji shi namowo shi ɓulwo, bokaye waimiu kai ka almai dumbi kaye waiyi aito aka kang neer maniu, to shi gaa miwo, to tunda shi gamowo allan kang neer maniu, to shi gaa miwo, to tunda shi gamowo allan kang neer mamiu, amma aka kanaɗi, balama kanadi, a gato bokaye ƙanadi to aka banghai do gaen akan neet maai, bakai ya kamadin, ko shengi an yimae, dim kanadii ta bo gato ko bala ma shen, ko ɓala ma waituu ma jaman, ɓalamu kanadii ata gama ɓagh me ka ɓaghi, ɓugh me wakai ɓaghau, to kanadi woi gatau kenan, amma kanaɗi bo gate na al waimeta kai yimai, na al wai kai yimai wai gwang wu shi jabmawo, waime poshe kai ya wai yamau shi jabmowo, ka ɓaghi, baka tako kaye duk, aka yingimai, ka bɨni ma ka bɨni wai gwanu ka bɨni, wan bunje kam mɨ gwang gɨn mɨ gɨngɨn. Gin mɨ neet ai aka almawu, waimu kai yimaime shi jabma aka almai me ting kaye me, de kayė, tuwa kaye aka almai an jubmowo me wakai yuu gungɨre, me wakai yan ɗee me wakai yau aka almai an jabmawo to aka cumai la raab aka gɨre ɗumoi, shimi woiyi shimi wutauyi shimi na buku, ɓanje wom mɨn laki, bala ma kanadi bɨla gan laki, bi gan laki wai an telema daidai, waiyi anta daidai, wai an goto bale yimno, dama shire kamadi ɓmu na bale woilo worinwu, kanadi wailoworinu, non worin ko ɓala ma jamau, nong worin ko bala mu goto bale yimno, kɨda banje waiye na balmai, na balmai kanadi dim boto gato laki kanadi, kanadi, kanadi wailo wuuduwaiwu kanadi, woilowuduɗaiu kanadi woilo wutauwu. Shimi na balmai, bɨla mu kan muye kanadi, kɨda shen mawu bɨla doni ko goko, dui won aka yimai dim dim bokaye kanadi, ana kai mina mongo dim bokaye kanadi ana kai to, dim bokaye kanadi, ana kai goto ɓale yimno, aka to, aka gang neet neeryi an duko ɗa woi, di boko lėu kanadi laki, kɨda shire ka nadii, woilo wuuduwaiu, miya dim buwuye kanadi, to shimi na balmai miya bɨla wuye kanadi shi shen mawu, ko wutau mawu, lo duko mi awu yimai gɨn miyu dai kanadii she doma killi, kida shire kanadi, woilo wutau'u, kanadai woilo wutauwo, na bulmai, ana balmai shi shen shi lau wutau gɨn kanadi to aka wai shen mengo an goto yadda kai jindai, ama shi shen bokaye bokaiya kamaɗiu to. Shi waiyi an- an- an- an wumawo la wai la wunduwai ɗang, shimi na balmai, miya wuye kanadi, miya wuye kanadi, miya wuye kanaɗi, miya wuye kanadi, kanadi an yima kɨda shi baki gɨn baka ma shenyi dim kanadi bo gan caki kanadi bo gan laki, to an yima bo wai kanadi woi gana lakiu, an yimau, kida shenyi she goto gɨn kanadi, aka dan pare, aka pare goto mongo gɨn kanadi, ko kanadi kida muu ba a alaye kaye wunduwai wai gwan wu an balwo to bokaya kanadi ka gɨrau to shanyi aka parima, amma bokaye kanadi ka pure, to shanyi ata purima, kanadi an yima, shimi na ɓalmai gɨn bo dera, na ɓamai gɨnbo dera, na balmai gɨn bo dera miya bɨla wuye kanadi, pare shan wu, pare shan wu, wu pare shanwu, wu pare shan wu Pare shen wu, gɨda wai yi ɓanje, dimbomi ye kanadi mu yima dai, bo manya kanadiu an yimau, ama bomaye kanadi ti wai an yima, shimi ɓaki gɨn bo dera na balmai, gɨn ambo mamu, ana ɓaɓɨren mamu, ambo lakirjen mamu, gɨn mini gɨn tamyenyi dai muye kanadi, ɓala mu dumbulo kanadi she gama, ɓala ma zama, ɓala ma ɗuko, kai ɗuko gɨn duwawa ɓala ma kanadi au gama, ɓula ma ibada ɓalama kanaɗi an gama, ana kai goto to dim kanadi bo gani, ana aka ta to kanadi dimba gani, kanadii wai ganaui, wai an gotou, amma kanadi bo a geni to waiyi an goto, shimi na ɓalmai gɨn bo dera kanadi bɨla gami, bo yeni to waiyi an goto bo yanau to waiyi an gotou.